لومړی داغ نرم ټوکر یا سپنج سره پاک کړئ. که اړتیا وي، لږ صابون یا ځانګړی پاکوونکی وکاروئ. په نرمۍ سره داغ وموښئ، تر څو خراب نه شي. وروسته فرش په پاکو اوبو وپړسئ او وچ یې کړئ. داغ به لږ لږ کم شي او فرش به پاک ښکاره شي.